छतुरि एक बहुत उपयोगी चिझ हे जौन हमके घाम ति बचैता, पानी ति बचैता आउ घाम पानी ति बचैना साधानके रुपमे हमरे छतुरि ओहके लेहे सिकत होइ । छतुरि मुख्यतया हमरे समय अनुसार प्रयोग करे सिकत होइ । छतुरिके मुख्यभागमे डण्डि, गुजरि, हाँथा, टोपि, कपडा, तिल्लि, बटन हैं । यि सक्कु चिझ मिलके हम्मर एक छतिरि बनता जौन हमरे प्रयोग करति ।